الجزایر د شمالي افریقا په لویدیځ کې موقعیت لري او د مدیترانې سمندر سره اوږد ساحل لري. دلته د هوا شرایط د سیمې پراساس توپیر لري. په ساحلي سیمو کې معتدله او مرطوبه هوا شتون لري، خو په داخلي سیمو کې دښتی اقلیم غالب دی.